Yatl wo kume yatl ɓa pa̱l lubii gwas go me ka̱n ata̱ ngwe to ama yatli mago wonti ka̱n sa̱ni jon wo na̱ da ka̱n asa̱ pa̱li ta̱ pita moti kangwe ɗe pa wo a̱ tada̱m giɓi wu ata̱ lak mbutli hal ata̱ yetltli mil jwasi to na̱kgwe ɗe pa wo a̱a̱ baru sa̱ni a lubii wu si ma wu yek ka̱n nuka̱n a sa̱ pa̱li ma̱dla̱njwasa̱nko kuma asa̱ pita mot ma̱ɗla̱n teɗi asa̱ mwe asa̱ da̱m dani na̱k yadli ji ka̱ me kap si mago nu ka̱n gon niɗa asa̱ mbet ɗe sheda ti mago nuka̱n ata̱ pa̱l lubii gwasi ti wo kakshe ka̱n ata̱ pa̱li ata̱ pa̱l shu a giɓi na̱ a gaami na̱ a tu zhile shu ka̱ ta pa̱li ata̱ te te giɓi ka ko da ta̱ ze na ndat ma wu to ham ta kum zesi so pamma to ka ga yek mago tantu ka̱n gwe ɗe pa wo ka̱ da̱mti ga̱na̱n ga̱ mbala̱n ta̱n koya ilgon tet malsi, ama ka̱ niɗa ki mbala̱n ki gaa gwa yek ba̱ka̱ pa̱l lubi sogo yek ɗe da̱amti gwa ye, yadl pa̱l lubii yek ta̱ da̱m giɓi a pa ki wo mbala̱n a pa pa̱lti lbii kan ki gaa ma ti ci wo me ka̱n memi ma̱ wu co gon wo ham ma̱dla̱n ga̱ yilka ka̱n ta ngwe teɗi ata̱pa̱llubii na̱ nali, kume ma̱ yen yadl mus go <hesitation> jwe wonti mani yek ɗe na̱ me ka̱n asa̱ pa̱l lubiigwasa̱n kaga lubii ji yadl ko kuma <hesitation> sheda sheda wo a wuli ti wo gwas go hal ze mago a ta̱nti so to ama na a yadl wo a̱ ta mul dani a zesi ta̱nti ko kuma ata̱ pita sarkafati. Ata̱ te giɓi a ta̱ da̱m giɓi kaman na̱k ka̱ cwi cwi ɗe a ma̱ yensi ju si ma wu kap na̱k gwisi ka̱n memi ka̱n asa̱ mwe a pa sa̱ te giɓi asa̱ da̱mi gon wo ko zesi mago a ta̱nsi so ko wokko na̱ kangwe ɗe pa wo nya pa̱lti wu to yek ka̱n a wuli ɗe mi mbala̱n mago ta̱n mbi kangwe ɗe pa wo ko wokko ta mbik nak lugwe ɗe pa wo ta kin gaa gwas giɓi wu ba̱k da̱m ɗe se ma̱lgon pa̱li aka̱ li so ki ma wu pa̱l gwa ga̱ gaa gwa kangwe ɗe pa wo yadl mago sa̱ na pa̱lti to ta̱ nya zini ang.